ഏതേ ബയ। ഏ ബയ വലേ ദിന് ഏന്കല വലന് ഏതേ। ഏന്കല ന മന്സേതു ഹലഛന മന്സേതു നന്ദ। ഏക് ബേതേ ബേതേ കരനല ഏപു ഭയ പന്പുന വല। ദൈതേഗ വത്പുന പന്പുന നന്ദ ദുമ്ബു ദൈതേഗ। വല ദൈതേഗ വല ഉപദ്ര വല അന്ഛ പന്പുന। വല അന്ജി കേ ബവ വല ന മന്സേതു ഏതേനു നന്ദ। ഏന്കല ബയ വല ഏന്കല വല ന അപയ അപുന। തന്ദ അബയന്കര ഹനി അപുന തന്ദ നസ്ത അപുന। അന്ഛ മന്ഥ ഏതേന ബയ വല ഏ പല ഏന്കല ഓരിയ। ഏതേനു നന്ദ ഓന്തി ദന ഏതേനു നന്ദ ഏന്കല ഗേല। സതു കുരുപു നകല ഇതി ഏതേനു നന്ദ അപയ ഗേല। ഓരിയ ഏതേ ബയ അപുന ഏന്കല സോഥേന ദൈതേഗ। വല പന്പുന അതേന നിരസേന ദൈതേഗ വല പന്പുന। അന്ഛ മന്ഥ ഏതേന വല ബയ അപുന കേലകല ഏതേ। പന്പുന കഥല വല നന്ദ അന്തേന പന്പുന വല। ബയ കഥല ഏതേ വല ഭൂത വല പന്പുന കുല। വല പന്പുന വല അന്ഛ മന്ഥ ഏതേന കേലകല। ഏതേ അധേത ഏതേല ബയ ഭയ പന്പുന ഏന്കല ന। മന്സേതു ഏതേനു നന്ദ അന്ത ഏന്കല സുത മുഥ। തഥ ഏതേനു നന്ദ ഏന്കല മന്സേന സ്ത്രോന്ഗ് വല്ഥോ। ഓന്ദ ഗത്തി വല്ഥോ ഓന്ദ ഏന്കല ബയ പന്പുന വപുഛി।